إذا عندي ثلاث ساعات فا بستغل الوظع لصالحي. <hesitation> يمكن أقرا كتاب أو أستمع للموسيقى أو أتحرك شوي بالبيت، ويمكن أروح أغير جو، <hesitation> وممكن أكلم أصدقائي على الواتساب أو يمكن أفتح الإنترنت وأتصفح النت وأتصفح الأخبار وإيش في جدديد، <hesitation> ويمكن أخطط للمستقبل أهم شي إني أستغل الوقت.